<noise> <hesitation> Vôalôhany alôha amin'izay beky tsy hampavôa accident an'azy mafy, tsy ahavoa azy mafy; misy vidianana ilay bisikileta ilay misy pneu telo regny afarany amin'izay mbô ho équilibre tsara satria izy vao hianatra io tsy dia manana équilibre; dia faharoa koa ezahina izy hitantagna hitantanany sao ndraiky voadonan'ny raha sagnatria ny vava andalana dia zay koa anisany fômba <noise> hiarovana azy tsy, tsy ho voadonan'ny raha.